Noq meil hindäl määntsegiq mar'akisseliq ja mannavatt ja väega kavvõndast Aasiast mangolassi näütüses. Midä viil? No määntsegiq puuviläq iks sääntseq, väega sääntseq makõq ja hääq, lõunõmaa puuviläq mõnõq.